Eng' anee eng' rapishek, ko ma aale poipoyeet amu poipoyeet tukul ko puunu cheopa, mamii poipoyeet ne punu chii kot koyamin, aas, akeere ale rapishek ng'itindoi ko changa ko ng'emin kora, inyoru menateet, orook ii sas piik alak, ko kararan nguno inyoru rapishek che kayamin ko rook ipaishe eng' oreet nesikchini, anan ng'okinyoru ko changa itaret chii neiimi kei asokopiit ke te kepenii keny, inyoru kenyishek che chaang, ko nguno anyun ko kararan rapishek iman itindoi amu ngo' metinye rapishek inyalilii kora, kararan itinye chepkondok ako kararan anyun ipaishe eng' oreet ne kararan eng' petushek tukul, itoret ake chii ne kere ile mache chepo sukul ikochi, mii chii sipitali itoret, ko perurin cheopa titepii kenyishek che chaang, ko anyun kararan rapishek iman, ong'echeeng rapishek ke nyoru chii tukul, lakini ongepaishe eng' oreet ne kararan.